Efiku ledalo lange ohandi lityapula oo ohandi lityapula alushe pamwe nofamili nenge tutye ovapambele vange pakuhangana hatukongo eendja nenge osho tashi wapalele pefiku olo twoo olo loludi latya ngaho natango pamito imwe yoo ohandi kendabala okuya konele yelimweneneno ee nda dini okutumbula pondje yoshilanda pangelo ee opena eenele ngaashi ouparkis opena yoo natango eenele damwena noda ngungingila nawa ngaashi eezoopark aado. Efimbo lomutenya nokonguloshi ohatu kalya nee ouvalelelo pondje hatu ngoo kenele ngaashi ee restaurants hatuli, nolwanima ohatwaalukile nee meumbo ashike ohanditi ondihole oku lityapula shaashi alushe konyala efilonghenda olo lapopya opo ndikale ndawedelwako odula kokukala mwenyo kwange, nduudite kutya pamukalo watya ngaho efiku ledalo lange ondeli tyapula ngaho.